Igny moa zany misy e pneu, gne pneu ne zaza pitiky igny zany misy pneu roa fagnampiny, igny zany e misikalagny an'azy igny mba sy malaky lavo, sy malala équilibre manko e zaza igny da gne fomba tena mety amin'azy hatosoky izy ame tany mamiringagny, igny zany izy amin'izay na de mate ma mataotry izy amin'igny fa amin'igny zany izy mianatry hoe ah akonan'izao kaiky e tena fandehan'izy ity.